Ny ndreo Filistiny Filipiny Filipiny haiko karà ataony pagmano zay zeste izen̈y izy io. Fanajana ny palanolo palanolo izen̈y fanajana zandry zandry manan̈o palanolo. Boaka eo koa misy festivaly misy lafety fataon-dreo koa izen̈y misy fety lakoziny karahy koa izen̈y resaky loky loky zay.